மரியாதை என்ற சொல்லின் மூலம் நான் நினைக்கும் விஷயம். மற்றவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் அவர்களின் விருப்பங்களை. கருத்துகளை நிலைகளை மதிப்பது மரியாதை. என்பது ஒருவரின் அங்கீகாரத்தை உணர்த்துவதும். அவருக்கான மதிப்பையும் எளிமையையும் காட்டுவதும் ஆகும். அது ஒரு உறவின் அடிப்படையை உருவாக்கும் வழியாக இருக்கின்றது. மரியாதை என்பது இன்றைய சமுதாயத்தில் அதிகமா. பதவி மற்றும் பங்களிப்பு பெற்ற ஒருவரையும் கவனிக்கின்றது. அந்த நபர் பங்குபற்றிய பொறுப்புகளை மற்றும் முயற்சிகளை. மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக் கொள்கின்றது இது மற்றவர்களை. அவமதிப்பது இல்லாமல் அவர்களின் தனித்துவங்களை. அணுகும் வழியாகவே இருக்கும் இதனால் ஒரு சமுதாயத்தில். உரிமைகள் மற்றும் நேசங்களை பரிமாறுவது மற்றவர்களை. காப்பாற்றும் பங்கு கொண்ட உணர்வை ஒட்டுகிறது.